أفظل امتلاك طهاة شخصي لأن الطبخ طعم خاص ويقدر كمان يسويلي أكلاتي المفظلة وكمان أكلات صحية، وجود طهاة يعني أستمتع بأكلات متنوعة وأتعلم وصفات جديدة، السائق زين بعد بس الأكل يعطيني راحة ومتعة في حياتي اليومية <noise> هذا شي أفظله أكثر.